A ka soto le, saayiŋ moolu bi naa rooseeroo miŋ komaasee la, niŋ moolu bota karootoo kono, salapankoo le ka naa, salaatoolu, suppameelu, jaboolu, ponpiteeroolu, moolu ka a bee soto le ñiŋ waatiŋ feŋ buka mankee